Tu gar mzi, ƙal maula, ma ghar ƙal maulani to gaka sur yiyari azi msira laga mu ghar kal maula tsuwa mu ga ɗake sur viyawa tapula ni magi gah pula wawa ta pula hi una gah pula wawa jira thi pa ata ƙar tun gasi ghata da rubutusir karkaɗu ghazi karkaɗu lajiri adi harawa gan bara amma dunaga adi mzi viyarwa ya ƙal kwar wane mda pila yini yadi hirwa mdar yar'ya adi hirwa gazarari na kulini tsapula harari mri rala ka duni ya ƙatu maulani ya ƙalari tunda hara sutu da harari zirkwa ƙa pula ya ƙalari mzir sal ƙa pula ya ƙalari to tunda pula dola sai da ƙalsi ashe muda ƙalsini tudaɗi ghatu garir ɗar yaɗa wani da ghatu msirwa anna hatu difa mdir ya'ya maupu difaga maupu ga ghatu waci gau kuthli antu mu maula hara zibzi kur ala mzirni tsa pula gulani mau ƙata laga damau mzirni ƙa ƙatu damau antu maula madiyan pila abur to zaiyi mag ƙatu maula babar'ya pula siyi gah siyi gukutu maula buba'ya pila msi gah msi a'ya mu mehi aturi kara likira duƙal miya'ya kara pipi antu ta pula umantu maulan si antu bubani. si mzirni mchi aturi antu tsa likira duƙal miyani antu tsa pipi antu kuthlini mauri antu ta ɗarala maulani pula mu gadi bam rawa yade ta laɓulawa antu tsa vi hilari kuthlini antu tsa bamtu maulani antu taturani antu mzirni ƙatu maula mda pulan deka hankalwa misini antu ta pula buba mdana na bam maula ma iƙa wuti, <laughs> mu nan nani mda na gha ɗar darya miyana ya'ya ga gah ɗarinni buba ‘ya na ya'ya ga gahɗarinni kulini da pula da gah ɗarim dar yaɗawa tu daghatu msira ni amri uh, msira ɗiwa da ghatu msirawa tun mauvur ana kwa zamani wami msira adiwa toh mzir'ya ta kula hankal zari ta pula yahamari zhari ta pula ya harari ta ghata ma msirari eh. to duniya na nan na ni mu mda pula zhari ga zharari mamda pula msira gah pula msira, mu mda pula zhari ga zharari kulini da ghata landuwa mugana madiya mda pila miɗiyan ta sun mri tadi sun summawa tuda pilari asha gadi karatur komi wa sulaka tuga suɗani ma da suɗuwa uhmm. Da pula aɗa da sinsu ka tura mda da pula da sinsu msira ta turamda to dantu dadi ghatu msirawa gadi ghatu sinsirawa kamya mi mzir'ya ƙa hara su murna katsari jirwa akwa zaga kala hara suna ɗaku kan mda pula mzir yin tahara suna ɗaku ha ɗafagu msira ga tsama ɗufa msira lari <noise> amma duniya na kulmi waski tharƙar ƙarari da pula daɗa ga ɗarimbur wa ɗurumburni ana ka jin koni mda kata namtu ɗufu vuni kata nanfu ɗufa tudar vuni kata vutu mɗana yani kata amma da pila da sinduwa ɗulaka muga vilari suna nan nani tapula tufu tili suyini ashe suyimi anaka kal kal kurari nan na dana sin mdana ƙasi mamshir mda kaɗu pula mda ya mda sinde mɗana ƙisi yimi kamdu pulamdaya mda sinɗu kuzuku laka ƙalara-ƙa laraya kajir ɗahta, kajir ɗuɗahtu sulaka mu kha hara luffa ga pula ƙa hara gara matu kufaga ata ƙatu'ya mda mala laga kuzukur tuha mda sinlil ɗati ƙaliƙar kuzukuni msira nan na sai mda hara tumbul alamda suyarnini adiwa ƙaraga a pautha'ya tun mu mamshi ƙa yi mda tul ƙaraga azi laka mda haptu ku chiraga kan vu. Di suko kthla ko libra kaɗi kwahum ta ka mamshi huw ndipla <laughs> karamɗa, khatani nɗa a pulah nɗa tan ɗah kuthuh taba kandi nalaga kahgu shurari nɗa kwahamta ƙaciraga ka mamshine, amma ngni nɗah, kuthih kuzuku lakah khan nalah mɗa abarwa dahchi ɗa- chi kwara laffa tsu khajak thlata <hesitation> toh ɗuniyani shan suna ɗaku adikwa wa, kha hlel na mburu sunah ɗaƙu. Kah hlel khabalah ɗufu na ɗaku akwa kutah mburu kha hlel nabaru imani nah ɗaku akwah kuta nburu. Duniyani nah ɗaku hun- hun kuliniwa toh sunah bathi bathi ton bura simari da haratu sukhani mbur pulah msirah mburkhara matari kupan kapan, ashe ta ngwakur na ullah ndi sintalahga sugni, lakah ɗakrah matha aiba kaɗah shimla kuzuku vir jikah jikah kha hidah mbrua mtatari kahbur pulah msira dakhara kutthu targu dakrah shimkar kuzuku garah lukwa kwasuku guwutu targa atah nbul nbulah gumatal ashe gumatu shilku, misha ku puththla nɗikura matari kuzuku ndikuh shimkur lakhama viri viri kullamya ala nburu akah muthlabu. Nɗi pulah abarwa sunah mɗaku gupulah <noise> ga tsuhu dirah hadiwa gu shitah ka kuzuku, gu palah ga tsuhwa diraha ɗiwa gahrah matu kuzuku gujak shimta muh dirakaɗi nah bakataka tah yasu ɗaku munah ɗakawa tah vari hitantari, antu antu burakwah, kulini mjinah kulini tuu girakwah <laughs> madh daƙwai na kulini tuu girakwa khal maɗa ukwai gira matalaɗa aƙwati kumya suɗa, jebe sirkumari, <laughs> jirpulah girpulah gir khata mbwalah lalaah bir jikah jikah gir lathlamta daƙrah kutu mbwani ɗamwah kha diretalah tsuwah, tan ansuthu, maɗankwi kuthini hilalahnda tan thlakar karni kamji ngalniwa tan thlakur karni gamji tsiniwa, gamji diniwa mtak fultu mota banah england takh nmuri <hesitation> nmulah kah jaɓi nhan nhan nmugupulah njari ta jarari mgupul nzita nzi mnuguplah thlatah ta thlatah kulini tayara kah suɗiya tah yarahi kah su ɗa tah thrami tsu tah chagah suɗe thagah hallawa tunzi kutha nkha afiyah <hesitation> gu miyauni gamji tsariniwa ka nmulah ko sal tun wasiki a harah sutu ɗifa hirah viyah a siyi har kata kura. Ganah divah akah, bzir ammah viya a sihi har katah kurmah tah siɗi vitu fakur kha tahwa, <hesitation> nmu wujirini kah thlati tapulah habalali, wujirini kuh thlati ndi pulah kah thidah kah <noise> mumah rah thlawari, ammah viri a kurama tah pulah girpiyah alaguwa tun tah lupublah ni kahwai kathara thuthdeh aɓulah kahta wulsuhata hira, muksi mgunɗiralari tahpulah kakah mutak wutu kwabani tablah gadah sutiwututwa tarah mathu suni na nisira nsira kata sima tablah ngada ndirna adi nziki vilahri wa gathuktu kalanetu bzir vukhan wa jirati kah bzir tah taɗuvurni ga ta duuur kha <hesitation> <noise> bzir kutah ga ta ɗuvurni ga tac ɗuuur kha bzir kutagah mdah ata kutu mmulah katah sintah, antu bzirna nmulankir kwarima, ɗamah ira kalni kasi talahga ɗuuuya nmu chagah di wutuwa thlamga kha gatah <hesitation> bzirlakah thsuwa tabarah walahpa miyani kaɗi bamthu bamtha tsabarah pah mayamina kadu bamtha bamtha aɗi. Lakah abarah walah ɗuvur kuthaga ma tach thlagawa girafi ɗugu kah bzir khani tah taɗuuur ni kah taɗuuur kha nmumah kah bzir nmumah kah bzir tah barah kahgu nalari amah tadiwutu kata nalagawa han zamanbur khani kuthini. Bzir lakaɦ thuswa suthu wutamah mah miyani mah aɗe wutuwa tah pulah kuɦimah taɗi wutuwa mah natu hlel vu imani aƙwah kutari. Toh duniya ngini nbur na ul- uln, sai dai kabur kasi, kabur chiɗi, hlel kah hlel, nmuntubur lafiyah. <noise> Kah wasiki kzi ƙandi kah hyel nmunthani lafiya ƙah kunumande tharburu, sanah tugu wutu, huwa damah sankha bzir kutagah amtah kakah amfah hyel am thlamtal abar an kura imini nmuthlah aya kusar kumya makur lakate ni ntasa haramta kha, nmuthla aya lavar kumya sudah nmugaɗi hara sa'ama wa ɗugu <hesitation> <noise> mah anah haramta kha.